to əmda vabdani aɗak kə tla tla atiyau vayak kaɗkak badai ɗan ɓani koo tawan ɓani zə vaya, amma gəna nii dai nən tla ɓa nən tla aɗak dawa, nəndawu aku, nandawu təmaku, nən dawu tla, tla atiyoo vaya maramma akunək badai don tləgmau maram amma tlagmau vayak kəɗkatku ɓai, gi əndi kə tla na badai laulu mama tla a ɗyiyi, ka wanyi ka si nda ta tlami ka balii ndi ta tlamau kəndarɓu, ta tlamu ta sabəni dəkka tla, tla a gagi na kə mamaɗə ni ya ɗəbdau koo ama, koo fəvatki ya tlamoo patla koo wunyatki ya baloo patla, agagi yoo kwaya, gadiik palla ya tlamək patlat kəli ka futati, saboda kaka tla atiyoo vayaŋ vayak kəɗkatku, baba jə nəl bətə da ɓa dala atiyau atiyo vayak kaɗkat ku, tla ala dai be ne be ka kəmdi nə, əmdi za agaji yoo kwaa a badii dai aci za a ci zə vayak kə tlani, badi laulu ma wani ngaripu dan kə mamadu yaye ko wani be adala ma ya bagi kwaya ya ɗabdau kaŋ ka ka <hesitation> kag mairi yaye kaŋ katkədu akawu wunyak fii za ka mamaɗu yaye kə ɗabda ni yayu ɗabdau aŋ aŋ aŋmee yi dəkka wujərani akunak vayak kə tla. kayatuwa ɓa a zu tamaku azu, amma tla atə ka ɗa tawan ɓa, don abzuku nanəza kuk-yi dək kə tla ni, kə mamado ni bək dupu miya vaɗi ya ɗabdau ka tlama du wujərə ni, saboda haka tla aga gi ni aga- aga- agagi ni ankalni atləbi ga vayak, jappa yo kwaya kə mamaɗu yaye ya ɗabdau, ko fik təyi agagi, bai kə ɗəbda na yaŋ kaŋ kamasi du bee awuun, koo ko-koo awunasar, ko kuma dək bee be babu kak- kak- kari, kawae dəkka ya maka du. tla atiyoo vaya agagwa lai, tamɓa, atiyoo kata galək vaya daƙa. akwai kayatuwa amma yaye dunula batau ka kətla bai, don ta dui ya wanyau ka si, ka ɗabda anŋuu ka kid gafa za kaƙ ɗabda kwaya ka kiɗii sasuwa, k kiɗi tala, tla dai ita ce vaya vaya bee babuu marəmma aɗkatu vayak kə tla atiyoo ndii adawa li ni aci <hesitation> kullum ankal li ga vadak, amm akwai kaytuwa təmaku, yaye bata tlee dunuk ka ɗabdi za katka də-katki yoo kwaya, tla kaɗau- kaɗa təmaku, təmaku kəɗa kayatuwa, tla agagi ni to jappa yoo kwaya ankalni atləbə gavadak don wunyuk wujərəni, hayoo kwaya ya nee ko kaŋna liikəndi too ko daa ni ya pətoo igwo saboda haka vaya, vaya dai a gagi, agaja, tla ati yoo marəmək vaya. amma vayoo tlagmu marəm, amma tləgmu marəm, amma vayoo tləgmu kak kəɗat ku ɓai, tlagmu, se dee nadata nii dali dinayi, tlagmu vayak wela.